Mɛpɛ dɛ nkyɛ mɛyɛ panyin osiandɛ <hesitation> mara mɔbɔ me bra, mara motum makyerɛ ma mepɛ na moso mahwɛ m'asefo. Biibi nyi a maa motum akyerɛ dɛ iyi de mepɛ anaa memmpɛ. Makyerɛ m'adwen naaso eyɛ abofra a ma wɔ- wɔpɛ na wɔkɛkyerɛ wo, ma wɔpɛ na wɔdze yɛ wo biibii nyi koraa a nntum nngye wo ho mfi m' osiandɛ esuar. Naaso panyin dze ɛbɔwar, awo, ahwɛ w'ebusua, ayɛ edwuma, akyerɛ ma epɛ ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyɛ panyin.